אויב מ'שנייד אויף פרוכט און מ'מאכט עס גרינג פאר די קינדער צו קענען נעמען און אויפעסן <hesitation> רוב קינדער האבן ליב פרוכט, ס'זייער- ס'זייער א זיסע עסן און ווי מער מ'טיילט עס, ווי מער מ'געט זיי און פון ווי- ווי א אינגער- אינגער זיי זענען אלץ מער גייען זיי אויפוואקסן און ליב האבן פרוכט.